कौनो जादूगर कौनो माने के जनावर में बदल देला अइसन ते हम अक्सर फिलिम, कार्टून और जादू के कार्यक्रम में देखले बाटी। ई कुल देखले के बाद मन में एक बार ते ई विचार आइबे करेला कि अगर ओह माने के जगहि हम होती ते का होत। हमरे विचार से अगर हमके कौनो जादूगर कुत्ता में बदल दे त हम सबसे पहिले ओह माने लगे जब जे हमार इसारा में कहल कुल बात आसानी से समझ लेला। ओह माने के आसपास घूमब ओके इसारा कई के आपन पहचान बतावे के कोशिश करब। हम ओके पोस्टर और अखबार या ओह घटना से संबंधित कौनो चीज के ओर इशारा कई के हमरे साथ का भइल ई बतावे के कोशिश करब।